اعتقد ان صحابى هيصفونى للاخرين ب انى شخص طيب جدا و كويس جدا ودايما بساعجد الناس وعمرى ما عملت حاجه وحشه لحد ودايما بكون واقف جنب صديقى مهما كان حتى لو فى اصعب الاوقات ليه لانى بحب اصدقائى جدا مقدرش اعيش من غيرهم و هما كمان بيحبونى فا هيوصفونى للناس بطريقه كويسه و دى حاجه حلوه جدا تبسطنى